Ave, güenu, pos lo primeru es precural la palancana o el baldi ondi vas a ponel l'augua calienti, porque, güenu, col'augua calienti pahi que se lava mejol, i assina alo menus está tibia. Enga, ara'l xabón i ya pos entramus la prenda nel augua pa echá-la al moju. Alogu te toca d'apretal i refregal col xabón i essu ya pendi dela fusquía que tenga la prenda. Si es poca cosa con un refregau ligeru pos ya lo tienis. Ara ya lo xalaguas i lo cuelgas pa secal-si.